<hesitation> stole amainimu malaimu, mai dizeloge unge, twai maelekumumu maimulwa molukomu, tai kino kinono wamwetege nunu, te diuga mamaa, naili diumamaa, naili diimanke maanyiga naikiwa minokoo, aba akaleimu, twai ong'weno wako iyo, ong'wana wainoni, tege kokomu <hesitation> vya munu, teeke ono waleimwayumunu <hesitation> nowaimu <hesitation> mainyiga minoko, umurogalu ughuteghu uvulolo wakoitamanuvoi, <hesitation> aitemu naite upighololou, seya abuni, ikuo sintopigudueke uminoko, ebhunu nai <hesitation> teawowimu, ako <hesitation> owiwaulako pale utaro, tajie sinto ongw'enu uyu mnu kokomu. omu <hesitation> sitoari uno arei, iya aiemu, unowaemu, <hesitation> namoinkechi twai wamwano mtai, <hesitation> nimweitao siriwasi waminoko swinta sirauko. <hesitation> Tono aulukese. aiwo mazi. shiwogo pola itogolo papigwenu, <hesitation> muro mabaya ughoto, simwaki nkolwa watoe shinto bhenyakeye kyamalaroo, <hesitation> kya olebe, iyotu gholanamae bhatwei pogolaitobee, <hesitation> mleto tomaliza, itigabhu ebhu ono waiboghe nowabu, futaako <hesitation> shinto abashi, <hesitation> naja nowako takomu uminoko mabululu wasi polowobho, doito upeweuro wakikupauoro bubeu, ikwama waitughumu tuma wamoko wenewatarwi pilamu <hesitation> ndogo yao obowenokokolu <hesitation> wa majarumwa bidada woro weno kaenokoko waliro wakatongaike, <hesitation> abhatoiwolwe, pomama mwitomba kwabwe wolwe.